Аргентина бо рақси машҳури танго дар ҷаҳон шинохта шудааст. Футбол қисми муҳими ҳаёти мардум аст. Шеъру адабиёти испанизабон дар ин кишвар хеле рушд кардааст. Таомҳои маъруф, мисли асадо ва эмпанада, бисёр дӯстдоштаанд. Аргентина инчунин бо мусиқӣ ва театрҳои классикӣ маъруф аст